Le lentìe secund me a s'fan cõzi nen ën la padella, ma ën la peila, ën la casarola, t'i büte ën po d'öli, t'i faze faze andé poch, pöi t'i giuntie l'acua, t'i giuntie i cundiment che võle, l'ai, la siula o lon che t'las